أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم الأنانية، كل إنسان في المجتمع صار يفكر بنفسه، كيف يحجج أحلامه، طموحاته على حساب الغير ما يهمه <hesitation> حب الوطن والشغف للوطنية صار منعدم، فهذا الشي خلى الإنسان يفكر بنفسه، ويدمر مجتمعه، ويدمر وطنه.